गैस चूल्हा बिजली का चूल्हा और इंडक्शन चूल्हे यह तीनों ही खाना पकाने के विभिन्न तरीके हैं। और हर एक अपनी खासियत है। हालाँकि मैं एक आवासी सहायक हूँ। और खाना पकाने में कोई अनुभव नहीं कर सकता। फिर भी आपको इन तीनों के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। गैस चूल्हा खाना पकाने में पारंपरिक तरीकों है। जो जल्दी गरम होतौ है। और तापमान को तुरन्त नियंत्रित कर सकतो है। यह चूल्हा खाने पकाने के लिये बहुत ही सुरक्षित और सहज होतौ है। इसे आसान से जल्दी ही जलाया जा सकता है और तापमान को कण्ट्रोल करना भी सरल होतौ है। गैस चूल्हे में पर्यावरण प्रभाव ज्यादा हो सकता है। क्योंकि यह प्राकृतिक गैस पर निर्भर करतो है। और यह सर्दियों में घर को गरम कर सकते हैं। जिसे अधिक वेंटिलेशन की आवश्यकता होत है। बिजली के चूल्हे में अधिक वितरित करने के लिए हीटिंग एलामेंट्स का उपयोग होतौ है। यह चूल्हा विभिन्न तापमान व सेटिंग के साथ आतौ है। और इलेक्ट्रिक स्टोव की तुलना में तापमान में ज्यादा स्थान्त्रित होतौ है।